Emu ɗye yi yna-a kpa ɓa kima ko wani sasale, hega ɗye-emu woga dna he ɓwari’o, he chni ɓehe za’fna de emu hnayi woga le chniɓe wow u he’yna ba ko wo wna’ yona gi he, ko wani sasale hega ɗye emu hna wo kpayi de ko ha ga gni b aba, aza ba fi he bwari yna, emu hna wo kpe ɓa ye kam-kam woga du b aba hega ɗye-wo, bi he nyi hega’ hega ɗye-eɗye emu ɗye hna kuma wo dna he ɓwari yna woga ze shna ɗye-ee-wo snu he ɓwari-gadi nyi, wo dna, ko wani sasale, zaza ga ɗozhi-ko nyigbe gayi nu, woga zhi hega ɗye wo dogu kpe za ɗye hna. He ɗye ynango ga zhi, wo kpeko ɗye wok pa, zawo kpa wo yna, wo zhi zhi aɗye-shine yasa emu hna, wo ɓe da aza gbma ko hega, ko hega ɗye mostly azalugoi zago eɗye yi yna ɓayi emu fi ẻ ɓa ɓwari’o achni amu ɗye yna â, â dodo a chni ɓa ɓye luya lulu m, aga ɓa luya to, hega ɗye, ko zi yna yna ga du ba hna’o gayi ena gayi emu ɗye dozhi gayi yna do nu woga lo wo wolu snugu e woyi, ko wo ynawo ebaɗye wo le taba wo de bahna da m, wa ɗye wo dagai bwari ɗye hni, wa lawo dna be, ɗyewo chi wo ba ye, wo la wo dna ɓe ke wo dna eba agna ɗya ynado azhi ba ynado la e baɗye’o a, a, ina-wogna wo dna wo kpeko ɗye-ndye he, he dagai ɗye hna wo gni bem. Kai ko miwmi ga gnu wo he chni be he wu emi he wu wo ɓe, he wu wo ɓe, wo gni ɓa yna he chni ɓe hegna ɗye ɗye emu a laga wa zhi, hega gna fa, he nɗye wo be snu ɓe dege nu hega ɗye ɗye wa fa amma ko he yi ena-hegna ɗye ena ɗye, he kna wo zhi, ena ina, hega yi pise he gna zhi wa chni zhi zhim se woga he ɗye de ynadyi yi shi’ ɓwa nɗye woga zhi wo ɓa ɗyi yna, amma emu ko miwnu gnuwo, ɓe miwnu gnu won, woga heɗye, hega chni ye ɗye ɗye wo bu, tsi wo zhi he ba, hega gbmi efa ga zhi ko hega, gbmi ẻ ẻ ezna gazhi hega yi emu dna he ɓwari’o woga he ɗye he zhi, hega ɗye wo bu tsi du shna azango ɓwa’ ɓe snu yna, wo ɓu tsi du zhi, wo ba ku ɓwa kpe he, wato mini, wo woda wo ekpa a zhi, shine yasa emu dye hna wo be dayi gbma yi ga kpa wo, wo ɓe dami ɗye bma ken a, e ya yiwu zado shi’o woɗye-ynado ɓe da wo gbma ena yinu, ko pisse yin a, ko emu-e e, nago yi na. e snumi ɗye yna gen, amma emu, ɓaɓe gna mari gimi, ɓa-yi ɗyegoi. Hega ɗye, emu nɗye wo yi ɗyegoi ma wo chnibe wo dna he kpeda a, ko-a sheri-be snu snu-ba chnibe ɓa zhi, ɓa ɓa yna do ta ɓwa dna ndye emu hna woga yi ynge hega ɗye, wo ɗye ko ma yi emu ɗye ma dodo dna a ɓe ko, aɓa yna taba ta’ ɓwa fi e yi kpeda emu hna ga lo to ku’o ga nyi ga nyi ba hna. Yi ɗye ɓe yi ɗye ka gna ɗye kpe ɗye eɓwa yi nu ai asha ɓe wo snu kwa wo snu ɓe ɗyogoi n azhi ɓa zhi aga aza azagoi ɗye wo ye wo snu lo yna kai nubo da ɓam hna-a-, yna chni dna dna e ba hni ɓe ko aga yna ku fi’o woga lo wo lada ynayna knaya knaya knaya, yna chni dna dna ba hni emu hni woga nyi na hega ɗye, aga azagoi baga a ɓaga lo tnu aga lo tnu ɓaɓe da zna yna aga ɗye he ɗye za kazanyi he gni ɓe hega laga gni gni no ɗye-emu hna ba wo nyi hna eyi-shna hna bye nu mwo eɓe ye’o azhi ɓa kuzhia ku nyi a kuyi ɗye ɗye, eyna dna, so ko hega yi ena yi ena taba wo snu ɓe hna byen pise a snum, anago ina ɓa snum, ɓaga ɓna gni gni shna hna ɓye, amma enin, emu ta, ndye mudu he ɓwa emu kp mi nɗye mudu he ɓwa emu kpa mi nɗye chniyi wa key nan emu chni ɓekasa mum utu ewo ekpa ɓe mwo, wo chni mumu ko wani sasale yna wo yi de heyi wo bma he snu du shna ɗye, keke ɗye emu a kpe aɓe do snu a snu tnu tnu yna, yin, ke emu snu a kai wo snu a bma za snu wo lo wolo snu tnu tnu de he ẻ fa amma ko tsu, to loyi, hega lo efa emu lowola kpechi, wo chi ɗye ma eyi shna wo re’re nyi shna wo cha woyi tnu ɓwa pmi pmi cha no. Zakna kna do do ga gbmi ɓwa ɓwa ga zhi, hega ɓwa yeɗye ɗye wa laga da wo, wo chniɓe nɗye he tiwo ka yim, hega ɗye ɗye, ko wole ku za hna nyigna ko zadye hna ebu tsi. Amma ɗye woga ɗye ɗye he gnilo hega tiwo kai hega ɗye ɗye wa fa wa kpeko ɗye, zaɗye gyna ɗye he kpe wo ye, ke he ɗye du, wo kpe he ye hega ɗye ɗye wa de ɓeɓe da ku won, amma ke wo shigu ku he haga kpegnidu wo ga gna to woga ku he kpe ɓa ɓe snu snu yi ɗye eɗye zango nyin hega ɓwa wo ye ɗye woyi de he du shna hna ɓye, e-emu yi yna gaskya ɓnya, a kpa akpa emu ko wani sasa le dna he ɓwari’o saboda a ɓe ga zhi wo pya he wowo go he wo go he wu ɗye eɓo ka za nyi de zhizhi ynado zhi zhi, e kpa, e a amu gaskya ɓa ɓe da aza gbma dyegoi ɗyegoi ɗyegoi. Ko nɗye nyi ma nɗye ba ku ga lo fada ge he kpe ado do ye’o hega lo ɓaga wu he’ ɓo baba-ɓaga fi’ bose ɓawu ɓwa edye eɓo ke mwa kpanhga ɗye ɗye wa gbmi kuma dede wo yi ɗyegoi yna wo a chniwo’se fifi ke wo gbmi wo zhi ba ɓwa gbmi hega ɗye ɗye wa wo wna ko wo wna won heɗye heɗye zango ga lo hele kpma wo wna, hega ɗye he za fna ɗye ma de wayi, ko wo gala ynado’ se wok u esni woga kpe egni esnihna toɗye hnalo, wo myi tsen tsi ku’o wo myitsentsi ku’o hega kpeko wo nyiye wo da gihe dye a-ɗye eyna tu’ ɓe, eyna tu be tu’ be, kododo wo dogu hega lo hega le ɗye ɗye eyna kutu o lo, hega ɓwa-nɗye ɗye he wu wo de ɓidinga nu, hega wu ega yi gi he chewo yna bmakni ke. Emu yna wo de wo wna gi he nu hega chewo hega ɗye emu ɗye yna wo kpa. Kpa ɓe dayi gbma, de-ba snu snug a yi shna ɗye he bwa yeɗye shna zango snu ɓe yna nɗye hega tireni bmyawo snu. eɗye ega eɓe ɓmya wow u shna ɗye yi yna hega ɓwa wo ye ɗye he da gi wo ko wo gniba yna hega wo yi, a tuba ye du, he chni be he tu wo ye eh-eh-eya dôdô do he kpeko a tu, tu? Za yna agatu wo hega wo yi ge hegni-ko woga dna e bare’o hega yi de eye hna-du hega ɗye ɗye wa gbmi zhi woga gni baba hega woga ɓwa wo he yi wo, wo ga ɓwa snu yna ge wo gbmi ya wo zhi wo kpeko ɗye wo dage yi wo lo, amm ena ko he yi ba eɓa yi pisso ndye he chni yi yna ɗyi shi’ ɓwa he snu’ ɓe ge ena ɗye ko pise num wa zhi fye na amma emu woga zhi saboda he kpa wu he gi wo ynaɗyi kuma ɓe haɓe chni wo la ye ge he kpa yna ynan ke wo gi he yna ɗyi, he giwo yna dyi-ke wo ɗye du kuma wo bmahe snu de aɓe ɓyiri ɓyiri nɓa chna tnuye ɓe eɓe shna ɗye a ynawyi be, a bekasa snu ɓe, emu taba wo ye za nɗye he kpa wo yna wo, wo dna be kasa wo dye dye kyaku â â ko ma deyi dodo ɗye ma, ma shi myi yna ba me mu hna go zhi ɓa ya shi ya shi gunu ga myi tsantsi ga myi tsentsi myi ku wok a ynasnu ɗye wok a zhi wo ɓa myi tsentsi kumi gni ba hni ɓe hna na. Miga ɓwa gala ga keke wa gni’o, ma senda efye zhi ɓari mile ba ye ba hna lo le tsi ɗye. Emu hna wo tsutsu chi baɗye ma yna’ myi shi’o yna, ɓe hna ga kamiye e yiyi nana lo hna na? Ma shiba ɗye kpe bede ɓe ye wo faru demi nu, ko nana, ma ɓwa ɓ hna da ga to, ɗye ma gode hna no alo byi aza ɓe aga gna to, ma gode hna ne, ɗye emu hna ɗye wa go mi tsu ga tsu ga tsu hna-to-ma gode, mi ɓ chaiwe kpe ɗye to n, ke woɓye du mi eh-sa mi ga ɗye ɓe de geye zango ga laga chniwo nubo a-dami du de hen, mi kpa wo, mi ɓ kpa wok e wo tsu gbaga da nu now, ma kpe, wok e wo yi-e pma gimi ke wo-ɗye du woyi’ pma gimi, shine yasa hega ɗye, emu kpa ɓe wo ɓe dayi gbma ko wani sasa le.